لو كان نجم نغير حاجة في ماضي كنت نحب نكون أكثر جرأة في اتخاذ القرارات، خاطر في بعض الأحيان كنت متردد في اتخاذ قرارات مهمة والجرأة كانت ممكن تساعدني في تحقيق بعض الأهداف بسرعة أكبر، التردد أحيانًا بيخليني أضيع فرص لكن تعلمت من التجارب هذي كيفاش أكون أكثر شجاعة في المستقبل.